<hesitation> दवाई न दाई न कोई इन्सान को दिमाग या दिल बदली नी सकता। और बदली सकोगा तो उका स्वास्थ पर उको गलत असर भी पड़े। और अगर कोई चीज उका लिए हितकारी रहे। कि भाईया एकासे एका डर लगी रो ते कहे। ताऊ ईके लिए अपन करंगा। की जो की ओखा माँ हिम्मत ए। की ओखा कुछ बे लग्तू होय ओखा से थोड़ो वो हुई जाये। तो वो लाभकारी भी रह। पर वो उस समय के लिए राज हुयी सके। की ओक्की सरीर पर ओनी गोली दावा नाको कुछ ग़लत भी असर पड़ी सके। तो उका स्वास्थ पर उको गलत भी असर पड़ी सकता। एकासे हर चीज को डाक्टर की सलह से। और उचित लग तो जोको वा गोली दवाई देनु चाहिए, नहीं तो नहीं देनू।